Sarìu pessim ënt ël travai d'üfisi përché sun propi negà a bugé le scartofie, a fe ch'le coze li e pöi a m'pias propi pa e però sun purtà anche a travaié al computer, ma travaié ën l'üfisi secund mi a fa pa për mi